Milon e halla, alla waɗi ɗe fu gotu. Ko yaltata e humko biata woni halla. Sonna dun bia adama fu wawa halde sona milo. <hesitation> kulle noon <hesitation> njotondirɗe. Ko kaalɗa fuu, tawan a miili ɗum.